لما بتكلم مع نفسي لا هختار اني اتكلم في المستقبل لان الماضي خلاص عدى وخلص ومش هقدر اغيره بس اللي اقدر اغيره او اللي ممكن اتحكم فيه هو المستقبل تبقى عندي خطة له انه لما يحصل ارسم بالشكل اللي انا اتمنيته وعلى اكمل وجه وبالشكل اللي انا خطط له واللي انا احسبه.